Oime mopeti jevae ribulin manglar jeiva pegua tuisa jeiva kua opo esa kua juguai tuisa kurai omomii jare jukurai opo mati opo jare ipuerevi ivipe oa ojo, jare ipuerevi oñemuaña mombiri jae kua jevae ñanemopiakañi opo mativa